Ēém, éyaha wala éjaméén sin sifaas hanja akuryo mé Nang éyaha nak upurul bujoom nujoow ufaaŋ yo miin éféén jaraam kun bugarsee nujoow uñaguyo uŋaar ukook to sindo, nuséén yo éjampo écoho, numojul yo maal éréém, néni joow jaraam piyo yo bugapuléni, hani jiréhoré tiyééŋ yo bu galagéni. Nang éjaméén, nak ujuhowul bujoom nujoow ufaaŋ yo, garsee uñaguyo nujoow usiiw éjampo uséén yo écoho, éni éjoow jaraam piyo, yo bugapuléni, hani fucé ukogut yo fulahay nukahéén yo néjoow, éwato yanja uséén yo mé muting étiiŋ yo béboñul. Ēcimé nirok éjaméén injé épuléén puléén arayo.